Te gjella ime u pata po një qenë, un beagle çë thërritej Ermes e çë spovisi kur kish dyemëdhjetë vjet, ish marroni me kullurin, ish i vogël e ish shumë vivaçi.